Meo so na esa kokolak no esa so, na ala pake halak. Ikon al, panan al, pake aopan, ma esa ne'i esa. Pake halak so na, nahala lo sila halan al. Pake ikon na ma aopan so na nanggenggengok an, ma an pake bok so na ana de'i pake panan a. Fo natudu bok so na sanga esa nafada esa ndia.